بدت فرنسا أول هجماتها على فيتنام سنة الف وتمنميه تسعه وخمسين وما قدرت تسيطر عليها كلها إلا في سنة الف وتمنميه خمسه وتمنين وفضلوا الفرنسيين مستعمرين فيتنام لحد الحرب العالمية الثانية